Of fidinyā, of rabya, of tata, nyā of karumyà, of wononyâ, of mindīkeya, of butuya, of kurkurumyâ, of wanakurunyâ, of pu ya of pu ahaa fiding ya, of pu ahaã rabya.